Ada kabdi ada ishiane mal inama lafa kee guded won chafu kas hinmar inama wo gugetee amtan mal amtan nam diran gudet kofa gale lol barsiseni woran tumete dubatan ak dira ijete jabese wor ilaltete wor, wor hamtu ira dorge wor ak dansa jabese amine lafa kee won isa midafete won sune ak amtan woran nam janoma ka akan dagarsit.